أه أنا كتقولي اللون الأحمر يجي في بالي الفراري لونها أحمر، يجي في بالي عيد <hesitation> عيد العمال لونو أحمر تاعو، يجيخفي بالي شيوعيين هاذوك الملحدين لحللف، المهم هاذي هيا ليجي في بالي و يجي في بالي ثاني تريكو لحمر تع أسي ميلو.